Karazan̈a hira haiko ndraiky zen̈y misy bôka hira malefaka àby ren̈y, misy hira <hesitation> mafimafy àby ren̈y eo koa ôhatra ny ôhatra hipôpy, rapy àby ren̈y, rô kony hira gasy, valsy fanaovana hira ino koa hira bôka alegilizy an̈y.